Sola system ien roman kat haraeh koru e na barevan i han a pinapo. Hare ni manas e nah, a katun e hanai u lam je sisia u len katun tatei hual no karasin, bete hanai nu lam, mahu bete hual pon na ji mes ji botol karasin. Ka ien turu solar tara poaj hamas nien, tara solar, e raeh kuru jipon no. Tara sah, pital te haso ne no hiring tara min ka te nai hamas a na ien. Eiau te haraeh jipon me goan a solar tara poaj ni ien. Katun mei ta hual me man u karasin tara maman a poaj. Na hual ku pas e na ji solar, konek e no, kap a lan kona hoso hamas ne no konan, tara min bong, je tatei jaj e ru mobile na sa sai te tuan ni jaj er. So <hesitation> solar e raeh koru jipon no ien tara poaj ni ien. Kat haraeh na a tou tapa tar revan, a katun mei ta hual mui petrol, mei ta hual mui karasin ien hamanas tara poaj ni ien. Jon hoat e haraeh koru sir i ien hamanas tara sah solar lait ru te lu er ni jon hoat e jaj er u batri, beru te lar tara tou hoat, bet na hoat ar. So solar tara poaj ni ien <hesitation> raeh koru no. Katun te sol ta ka u a katun te hatane a solar ien, toroman <hesitation> ba revan nien pinapo ien te sani mer a katun te ka na ien tara sah, kat haraeh koru e na tou tapa tara poaj nien. Katun mei sai ta hual me tu karasin na sah, na sah, te tuan ni hanai e ru lam, e mei. Tara sah solar system e ka hakap, eiau te lu e na poaj a pal turu karasin hamanas. So <hesitation> lia hat hainpan koru nouk tara katun te ha te-te-te hatani em a solar system te ka na ien je te haboak, te ka mei hakej te ka na ien be haboak e na solar system te ka hamas rea ri ien tara poaj ni ien. Ri mei ta-ta-ta <hesitation> ri mei ta hat wok u ta la u ri iah, na hual eru tu karasin mei ta tara mea ri ta mane te hual ria ri tu karasin, mei, solar e ka hakap. Eiau te hat ne goan solar hainpan koru tara katun te hatane em jia te <noise> haso nem u natei ba solar ien